Ben, coscì de primmo acchitto me vëgne in cheu che i gatti én ciù agili di chen. O gatto o monta in sce un erbo che manco ti fæ a tempo à pensâ ch'o l'é za in çimma, o can no. Dapeu cöse gh'é ah scì e onge, e onge di gatti che o peu tiâle feua e mettile drento comme o l'eu, d'invece i chen quella cösa lì no l'an e dapeu soviatutto i gatti deuvian e onge pe difendise e pe attaccâ e o can quello o n'ô fa. Dapeu l'atra differensa a l'é o carattere. O can o l'é quæxi totalmente dipendente da-o padron d'invece o gatto o se fa i affari seu anche in cà.